Rô bôka Israely ndraiky zen̈y, manan̈o hoe iom had samôt rô ny a folo sy efatra amby fanjavan’ny me. De manao avy tamin’io bôka ny nioren̈an’ny fanjakan’Israely zen̈y de manan̈o defile militaira rô. Misy karà hoe Pesà ndray paka zoiva zen̈y ataon-drô io de manan̈o feti-pivavahana maro be rô miaraka amy sakafo miaraka amy la famỳ jiàby.